Mii n doo sən pak ii yanga yora mori naa yanga kitaki ina ii kim kai negs wa yara maz paa pa ii yan kitáki ii yanga yara mari kai negs wáá kitakiz zə páapá. Ana ii kiim e gbəs bar sáá sau saa gwenu na moo kitakiz za a gwənik ya'a za ez gos sa rigas ya pi ya'az za eze rə ya. gos sa pasé mari a ulei reei ya na milla alle pa goos sa pas ya mari irə malle i pin ya káá zu bəlling nok a ogən yora maz bo kabibə na aru kulum a duu pa agbə sa a des zura mundel sa a des zura mondel ya'az za az gə mina re gə e gee kin ka gen ya amee goos ya'azzi rə zaŋŋ. a meek gosa doga mori a ulei zagga, a mek sosa ire delles zagga sa kweeu gok gon ik re muka na ya'az azi sə ika re dóga mori a ullei rə sáá a kə gwantə góssa irək gwaaz, sa gwante goósa irə mérə rəs sáá a gwente goossa gwən ya'azi rəs zangŋ toton ge bən iya i gau na ii ar muu kei aka dé disə loti loti lo naa meeka a ya'azi rek pa yaaza roog gə go'sa anni pisu ya idoo sá ka don gósa ulles na gósa wesəs zi i doo sə ka don na gósa gó pas sə pisa pa i doo sə ka bonge ara maazik pi eri pa. Nok yari uri anu bəlim a mee gossa alles pa ar uka rə a kamtə ruza reepu rulle daa dək swa ta'atu wer mo'a kap dalla a pak ya sa'a weggən ya ar oka rə boo ur az daa kii pa bo'si bon egku da'ak kiz sə laa in ale na'rən pa book <noise> bon egku kiza e zi rə, nok riik a də dəs zənggə a də dəs adədəs lo ti sáá mee gossa yora mazzi rə n pin nak. Na ngka ba'azi ka ma pa ka'a ma reka ulle gwa pa, na razzi ka re ps poosu a láa uza bəs na mari ya i yimdə mari yi káá ree pa, na woʒ zé mona re sə woz zi kəntik an sə kambə na ya gbəsum bor gau a zó a wesaaʒ zaska zan sa za sə kama kim. Na mo wa yora mazzi moo bə ri a ri ni n dosən waza kizza ak. A desək den gossa mari a ii rə i go'risaya i rə gwa, goo rigaya oláá náá mai gə gamna kiim ma iim geekə geen ya i geekən pa ya, so'a tosək zor ina geekən naa wari a wessai gə sa to'sak zur saa a lá tə waza iəə azi ka rigə tutu i arə gwa pa, dedəsum na hakkilo sa mee gbəsəm bar sa a dedəs a mee mari a eii i gó pi riga ya goossa i rə gamna kiim ma ii rəm dáa naa mai i gau kim a wesam ya. Ro'or pii i rə gwa ya ro'or na pi pa a kin kəə ar omik a kamb waza ii ro'ar na pi ka tos zara mou pa nok goosa irə gwa i gobən go'pa eki kiza aze kamtik kan irim goosa esə sə ógsə moo sə i gamn. Gwang ga iik gook n a dóga mari a ullei rek ro'or den topa ro'or, ro'or ra eti bən ina gó panini, ar oka kamtik saa ɓasu ar uka rə boo kamtə kan maz sə eu maz. Nok anya gamna gwaag a dedəsək sú zansn. E nu pul sə a re pa a des goosa maz zə na goosa gó pas sə e pas e dáá a re pá a dáá na sossa omissə a duku dun saa re. Nok annya i pu okra waz az pi i bo'se sə i gwəri sə berik uka, waz uza zi mai a ullez dosu moo a i laka kiz sə are saa láá kiz mari a ai rə balle pa, nok anya mori a rə balle i gó pa i gwa ro'or ni mariya ya'amdəz ak. Mona tos par zúr irə gwaka ro'ar iret eti waza kiza ezi petik pan irim zo'or eti sə geetin gwa roo sə i gwa sə i gwan iro gwa eti. Waza ya'azze zu sə kamtə wa kitakiiza ezi kamtu epi gwa nittə dii kanbə domsa usa sai gwəndika kegbər ulle na'rə al sei ɗurəska iya gó kai. Bo'rəka neta bar gósik ya'aza ezi na bo káa su ri'ang i sare bilarə nok an sə káá su nok an sú ya. Moo kitakiz zi a week na nit a neesik net pa a usuk nó pa a kook ar pa a bok rek sə yara maz sə kine sə rəg rek sə re toms se pa. Láá ar sə kise ri eri ar na oo ar na oo pi kina rə pi pii mik keíɓəra ulle ná rel, sə dedə mari ba kwesii rə ya'az na sə zaa, na bo kanu zə bururu mee bo men ya og bo on wonka ak bo da'ku pa. Rai ni berik ak kee góka re sə latə gbəna nau sə totin ar ya'az zə mee pa, pi sawé bo təgtə zur ri ari sei waza kizaz vounu pi ina a ani ros zulle keen wóea gbasa a ulle'ra sei de i peu i kamu ar laka tettə nok anya nok goosa i kita kiza ezi rəs ii rə gwas waza kizza esi petə se kamtə. Nok rii kai i nok ootom wáá ki ta kiz zəm ak tos zur saa men kambə pa ootom sə ina zure kanni ooton seerə seen e duu gosa mazz na gossa wassa sə a kinik kiza wessas. Na goosa gópas zi e pas lóti kaa magg pa. Nok anya mona mas mon kamsu gwa kin or gamna sə bente zok sə bentə bintii. Sommoo se gwaa mona a latu mon a latu naa woo na wess ezi se yerə sə gwa'a sə gwaa mon. Noka rii kaa ma’ pa mona dəs goosa mazz pa, ka zu sa rigə ulle pa mona mee gasa mazzə pa ka pe'ta sə a toltu gwa pa. Nok anya mona pi yan gwa na za na za pee baar na dinggə gós a esə dátik pa gossa esi ketik kan yangi a yii rə, dink eii ra, so noka iik go'sa esə zak zan zeeu wa iire ebi rə áá ɓəsa rə gon go'sa góók pa i dook bonge zeeu a i a ewi zeeu a gó u pa gbəsən bar sə i wee rə bil sə na káá sə maza i kambəz muna zúci moo kitakiz a weere na esa ya'az a wessez kambə sə i gwau wessaz kaa doo mangə n ur yangi i pi rek rə kimre kambə kirə bó bo burə. Tullum na gbəku sə bo komtu ri eri go's ka pa ri eri ara gópak rə a kasək gbəsum saa laa kizza a kambəz